Denmark haste ni nokbar twuibar khe kisa kutung tei belai kwchangma haste. O haste somudro gana o wngma bai jora jorao watui nokbar fai o. O haste o bo kaibrui jora kotor tongo. Tungma jora khe june ni simi august tal jora tei o jora o belai tungya tei sal kolog wngma bagwui belai tongthokma jora. Shorod jora kotor khe september ni simi november tal jora tei o jorao nokbar kwchang tei sal chikonwui fai o. Kwchangma jora khe december ni simi february tal jora tei o jorao belai kwchango. Bosonto jora khe march ni simi may tal jora tei o jora ni simi tungui fai o tei khum barna chengo. Amoni bagwui no denmark haste kaisa belai tongthokma jaga hinui sinijak.